Khali wu mudla nuke chema ye ma da nu̱ wara, oh oh khali wu Qusonggi mɓa da mɓari nɗu̱k wa yi kapar ye kam tu̱ da tu̱n tu̱ vu̱r yero ai sai kuna, Qusonggi ku zum zum zum nɗu̱k nu̱ shi ki ya belle wa nana ɓa, nana ko gwa kya num kha Qusonggi ku ɓarang ka vu̱r ya, ko gwa num ko ngaya, za wanji nga gwa kaaza, wonju kaaza, nga gwa kaazo, wonji kaaza, nɗuk wa yi kapar ya tu̱ vu̱r ya ɗye kuna je, nga kharang nu̱ war muni, nga kuma ko ka ru̱ktang nu̱ fu̱n nga ka nɗu ko zham kya nu̱m nga shi ye mu̱ zhin, nllu̱nar nu̱ke ka shiki nu̱ ndu̱mɓu̱r mbang nga nɗu̱ma tang shi ye nu̱zhin mɓanda ɗye khara nje ka nɗu̱ma vu̱rtan ya ku, yang mɓangan ka yi kya nllu̱nar ndu̱mbɓr aa mɓu̱u̱r jiiki nga pit mbang a nllu̱nar mɓanda jiiki nga shi mbang, ko a kala kya nu̱m nga shi wa ɗyi nu̱ke vu̱r na ye nu̱zhin dai dai mɓanga, nga ka shi daidai mɓang ye wara, nu̱ ndu̱k nu̱ ke chema su̱yen, tu̱ ndu̱k vu̱r dam yer to kamɓi, tu̱ ndu̱k vu̱r mari yer to ghu̱t ɗyi ɓaro, tu̱ ndu̱k vu̱r kapar yero, to nggu̱mi, tu̱ ndu̱k vu̱r mu̱zhindi yero, tang zhu̱mi, ko nu̱m a shirang ya ku, nu̱ su̱rva ku kap wa ndola nga, nga ji ta nga wa fan mɓu̱ ghai nang ko ki a shimndu̱ nga ka gha nga tang nɗu̱ nggar, chem kaɗa yi ghu̱ti, ka ka nga ma petari, ka gu̱n guur ya, ko mere ka gu̱n ya. dyi nuge a kari ma nu̱zhin ka da tu̱ vu̱r yero to yi nɗu̱kti ɓaro mu ta yi nɗu̱kti ye nu̱zhin ka ga yero mu ta nɗu̱k kwano gwang fu̱nɗa ka ga ye kwano rap, mu̱ ta nɗu̱k kwano gwan Ku̱m tu̱ ga ye da leni kam mbu ta nɗu̱k gwan ka ngha ye rap ya ledang ndukti nja mɓa ijin wa nllu̱ nɗu̱ktu̱ war kami chema khama nɗk nyimatli tu̱k ɗo ɓa, nɗu̱k je ɓa, fu̱ɗa to ka yi nɗu̱utu̱ to gwa ɗye zar ashiiri na nɗu̱k je ɓa. dar dyim ja mba, khyi nja mba kap chem ɓa nllu̱ ɓar nu ndu̱k vang nɗu̱ kwang a ɓa nu̱ tu̱ktu̱ mu̱ndi ye nusuki leni a nllu̱na ku ɓa kharang vada gha ku mbam chi yar mɓada daga fu̱dar ɓu vi kurmun tu chi yar har wur dumarl a chi ya ku ɓa, mɓami sai chem wa chi yari, chem chi mu̱gndi, chem chi fuɗari, ba chema chi ya, mɓanda yang wa gwa khari mbam ku, nu̱ ka chi ya ku ba sai dai ba ƙu̱ gha vada gha, a yi nu̱ nghi ma nɗu̱k nu̱ ka nɗu̱ su̱ ɓa sai zhime war ta vu̱r mu̱zhndi ghiri tu biya achaba ta ghi ta ɓa su̱ ye wara, yang ba tu̱ chi ku, tu̱ zu̱mi. mba tu̱ chi tu̱ vu̱r yen ndu̱ku̱, ba chema shirang chem nu̱ yeng kap ba chema kharang nu̱ yen, mu yena khaɓa mudlo ka vu̱r yero. mbu dlero gha mba mudlo ka vur yero ɗyi mu̱ kya je kha ɓa dai mu no gwa to masaɓa mu kobo kha nu̱zhin ka vu̱r yero, ohoh wani kudum ɗyinang a jemu aa kobo khara ɓa. a wonji kobo a moso chema masa chem yi bukate mbami chem mu̱ yeng nyem ka ngul yen nu̱ ko num ɓa kap chema vu̱rtang ye yen chema shiranmg ye yen kap muni, mu ndu̱k wa ji nga yi fan to mbala nda, mɓu̱ yi fan jiki to mbala nda, ma nu̱ke a yi su̱ kap mbu tun nɗalki mayi chem shi ye yen, mu nllu̱m nɗaki chem nɗu̱ ma nllu̱mi. To gwa kapar to shi ye nu̱zhin ma kapar nllu̱mi, tu̱ nu̱zhin wa ji tu̱k mu ta gwaɓa tu̱k tu̱, shi yero, mu mɓu̱r jiki chem nɗu̱ ma mɗurtu̱ to shi kapar kwano ye nu̱zhin, tu̱ nu̱zhin shi yero, chem nɗu̱ ma mɓu̱rtu̱ wami na ke khan wami fu̱nɗa nu̱ ke kom ka khaki nu̱ yen, ɗyem kha mal nu̱ koki ɓa, chema kha mal nu̱ koki ɓa, chema kha mɓar nu̱ yen, mu chimnang wa yi turmi ye gana, chimnang ko masa ɗyinang yer gana, kap chema shirang wonnang su̱rvu̱ki tu̱k ɗyi nu̱ nɗalki to su̱rviki to ka vu̱r ye su̱rvoro, mu nyeena kya kharo, mu ta chi ya ɓa, to ka vu̱r nyeenar ye nda, to ka masa nleeri yue wor nu̱ chi yar kwang, cema nje kharan gha, mu ka chi tu̱ shi yero sai dai khar meeni, ke kharang wa nu̱ fu̱nɗa ɓa amma nu̱ fu̱ɗa nyem ka chi ya ɓa, su̱rvor to ka so yar ɓa yenda to nɗu̱su̱ yenda, wur du̱ma ta da nɗu̱ɓ tu̱k to shibi to ndu̱ngha to wa shi nggu̱r tu̱k a to gwa jilaktu̱ tu̱n to nu̱ mudlo, to jilak to shi ye mudlo, nga ma mu̱ ta gwa tu̱k to ka vu̱r ya, wa yenda nu̱ ke nga vu̱rtang yero, chem shwata yen chem ka kha nu̱ nduk mal mba, kap chem mbari, mu ta na ndu̱k wa yi mallin ka nghal gha wu kha su̱yen nu̱ to ba da yeke khar mbanu̱ dai dai mba nu ka gha mba amma ndu̱k nu̱ke munkanndi nu me kiɓɓami kap chem kharan nu̱ yen mu̱nni ɗyi nu̱ nɗalki ngaje kaari ɓa nu̱zhin ka ru̱k to gha nga aa ɓa chem shi ɗyinang ta nga ɓa chem shi, aa ɓo shim ɗyinang chem shi, mu nu̱zhing nu̱ nanga mba ko nga shi ka yi aa nye ɗallu̱ma nu kwa zamndu̱ nga wani nɗu̱ tun kwa iza wa shi yiri na gaɓ ɓa ohoh mo na gaɓ ɓa?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 amma mu̱ ta shirng wanang mɓa a fu̱n mu̱nndi mɓa nu̱ Qusongga a fun mu̱nndi khan nu̱ mudlo, nu̱zhin kaaɗa nji kaa mɓorang tu̱ yi mpu̱njiri ta nga ndu̱ngada to nga ching shenda tu̱ yi mpu̱njiri tu̱ ndu̱ngnɗu̱ nga chema shirang wanang nake khar meeni nu̱ ke chem ka shiki nu̱ yen nɗu̱k zhu̱ amma khar leeni nu̱ leeni aa kya mpeta mɓarang tu̱na nasara mɓam, chem nyimatli yang mu̱ ta kha nu̱ mudlo mu̱ni to ka tu̱k mu̱u̱ndi ledang mu̱dlo nu̱ nɗu̱ki gaari nang nga kala nda ngaaza shimi rap rap da yeke chinma nu̱ tu̱ki labarang wa nɗu ta kanga nga za yang tu̱k ba chem rap tu aa ki gwa me mɓarang mɓa nɗa mu ɗye zu̱mi mu ɗya mbonye chem shi kap yang mɓu̱ mundang ba chem zu̱m kap nu̱ yen tu̱ga yang nang gwanda ɓa magham nu̱ sa nda a nje su̱ mɓa yang magham saki chem ka shiki yanf ku̱ magham shwataremi ku̱ aa kya gaɓ nggar lapiya khu̱lo nu̱ ke chem shi, ɗyi nu̱ ke chem gwaki ku̱ magham sa chem zu̱m lapiya chem wada lapiya nu̱ wara ɗyi nu̱ ke chem gwaki tu̱ sa mbarke ye mu̱ng su̱ tu̱ shwatare mi ɗyi nu̱ ke chem shi ghu̱ti nu̱ ke nga ma shirang tu̱ magham shwataremi kap mɓami Tu̱ aa ki gwa tu̱ zu̱mi nu̱ Qusonggi mɓarang tw aa ki gwatu̱ zaa ashiri mɓu kaye mɓarang khar mɓu̱rtu̱ leeni sai kana ɗyi muno yi kanaɗyi mɓa tang tu̱k munndi mɓa amma kanaɗyi wa duk anum ka gwa kanadyi to kwanɗa Qusonggi ɓa to kha lapiya nu̱ wora mu ta nɗu̱ng woi ɓa wa kha ma maryiir ama tu̱k munɗu wa ɓa yang a ta gaɓ nu̱ she zhin ko chi mu to lakta lakta nu̱ ka na mbaari mba ɓa a mbu̱ tuna su̱yen tun wanɗa kap lapiya ɗyi nu̱ gwaki ro wa gwa nda ɗyi nu̱ gwa ki oyang wa gwa ro tu̱n shakhi tu̱n shi kap yang nɗu̱k leeni za wor wu nlu̱ ɓa mu wa nɗu̱k Qusongga ku za ka pan wor su̱ mu yang mɓami nyem magha nɗu̱k woi ɓa nga yi kya mu̱ti mɓu̱ woi ta nga wa ba ma mbonye nga za kha khagha ba fang, nake khar mɓa nga mba nga nje su̱yen nu̱ wora wonji magham wa shwata nga chem wa nɗu̱ wa nɗu̱k koɗom aa nje mbang twk ɓa, wa nɗu̱k koɗo ku̱ waɗami yang ku̱ magham shwataremi tu̱ aa ki ngu̱t Qusonggi barang tu̱ aa ki kha nu̱ yen lapiya nga ghu̱ti kharo